Ndikka mi heɓa wakkati ɗuɗɗum gam wakkati huunde wonta ɗon timmaiɗun. <hesitation> To mi mari wakkati kam mi waawai mi waɗa ko ɗume bana mahugo hoore am, ekkitaago kujeeji kesi, jangugo e ko lutti.